Xunana janinchi tela xhi amigan chi hí yo'o iyoi jun iyoi jun amiga chi nai yuu una chineno, kayii unchité uu kinanchi hí nunchí íín te chi'a, amigo xhianchí ñajue uu chi amigo ona tuu neno kayikunchí.